والله يعني بنقول المساهمة في المجتمع مهمة جداً لأنها تعطي تعطي الحياة حياة يعني تعطي الحاجة لحياة الشخص معنى أكبر، بس السعادة الشخصية بعد أساسية لأن إزا ما كنت سعيد ما تقدر تساعد غيرك، ولازم تساعد غيرك تكون سعيد فأنا لازم أكون كدة التركيز على السعادة أهم يعني إذا كان المس- المجتمع كدة مساهمته أكيد مهمة برضه.